Boina tuna. Nilaun lua, ta kaugu ginigira bea iau ga barmana boko, <hesitation> a nilaun iga boina. A gunan iga boina, a variru iga ki, a bunurut bula iga ki, <hesitation> a varmari iga ki. Ba di laun vanavana tar tago ra mana e, ave tutana ba vanavana, ma amana barmana dia vanarikai, i enana ra ginigira ma i nenana kadia mangamangana. Go ra e mulai pata variru mulai, pata varmari i ki ta diat, bat lua, iau iau pina biti dari bea lua iau ga mainge ra mangana nilaun, a gugu tana, a varmari, a malmal a vana tele una vana vurbit una gire pi ta talaim tai tikana enena pakana ba ta enena gunanta, tanam uka ra varagop na pianapal. Go ra e mulai patana, i enana, bunuru i ki, pata varmari, pata variru mulai da mana. Bat iau kaugu gigira dari bea lua aumana bona nilaun avega vature bea avega barmana boko. Ure go ra e i enana vanavana. A mana barmana ba diata, a nilaun kadiat i enana. Boina tuna.